لو كان نجم نكون طير ليوم واحد نختار نكون صقر خاطر الصقور عندها بصرقوي وتركز برشا وهي تطير وتصيد، وفوق هذا عندها قدرة بس تطير على ارتفاعات عالية وبسرعة، يعني نجم نعيش مغامرة في السماء ونشوف الأرض من فوق ونتمتع بالحرية متاع الطيران وين ما نحب الصقر زادة عنده هيبة واستقلالية وهذا الشيء يعجبني كثير.